توستر یا د ډوډۍ ګرمونکی ماشین، یو کوچنی ماشین دی چې د ډوډۍ د ګرمولو لپاره کارول کیګي. دوې خانې لري چې په هغې خانو کې معمولاً ډوډۍ ایښودل کیګي او بیا هم ماشین له برق سره وصل کیګي د څو شیبو د پاره ورته صبر کیګي، ماشین ډوډۍ تودوي او د څو شیبو نه وروسته ډوډۍ را اخلو چې ډیره تازه او ګرمه ډوډۍ وي.